ډیسیرت یا خواږه شیان ډیر زیات انواوې لري زه به د یو څو نمونه واخلم لکه کیک شو، <hesitation> آیسکریم شو، کلچې شوې، جیلبۍ شوې، پاډنګ شو، موز شو، پنیر کیک شو، او همدارنګه جلبۍ شوې، میټايي یا فرني.